Zao zane ifandraisan'ny biby kely eto ambonin'ny tane fahatreavako aze, naho ohatse misy raha lòlò, maimbomainbo de samy mitangorongorogne aby reo. Misy koa ny sasany malaky amy vonikazo ty ilae, ze-ze biby ze avy eo ze mahazo vonivonikazo reny, hangala hatao hamamia nahake tantely io moa zany